Cwii nantquie na quicwaꞌa na tycwaaꞌa nmeiiⁿndyo̱ joꞌ nantquie na cwilajndyuuyâ caxti tscolcoo, caxti tscolcoo mꞌaaⁿꞌ na nluiinaꞌ juunaꞌ joꞌ ñequio caꞌnaⁿ na ñequio caxtincue, caxtimꞌaaⁿꞌ jeꞌ jom jeꞌ aa najndyeeticheⁿ na xeⁿjnda̱ tueeⁿꞌeⁿ, nljuꞌñe, ntmaⁿñe, xeⁿjnda̱ tmaⁿñe jeꞌ nluiiꞌa xjeⁿntaⁿꞌ cwanti ntaⁿꞌ na nncjeiꞌnaꞌ jom xeⁿjnda̱ jeꞌ ꞌnaⁿ na nlalꞌue jeꞌ na nleiñꞌoomꞌñe joꞌ nleilꞌue jeꞌ tscolcoo luaa cwii tsco na cachi, nntseichiiñenaꞌ caxti tscolcoo jeꞌ juunaꞌ nncwanaꞌ naquiiꞌ cwii ndaatsꞌa na jnda̱ tuii ndaatsꞌawaa jeꞌ nluiinaꞌ ñequio ta̱nda ñequio tsꞌatcaaⁿ, tsꞌatco ndoꞌ mati jeꞌ nncwo ta̱xmeiiⁿ, ta̱caxo nncwa chaꞌjom nluii cwii. Ndaatsꞌa chjoo chjoo na ꞌaa nchii na xuee quio joonaꞌ jeꞌ janoomñe caxti ya ya janoom ndaatsꞌawaaꞌ caxti majndyenaꞌ juunaꞌ jeꞌ jaaquieeꞌnaꞌ jeꞌ chawaañꞌeⁿ caxti ndoꞌ ndaatsꞌa jeꞌ tscolcoomeiiⁿ jeꞌ ꞌooquieꞌnaꞌ naquiiꞌ cwii tsco quilalꞌue ntyjawaa quilalꞌue tsco tsjaaⁿꞌ joꞌ nntjaaꞌndyena jaacwanaꞌ jeꞌ tsꞌom tsꞌom xuaa jeꞌ nntꞌiuunaꞌ jeꞌ xeⁿjnda̱ tꞌiuunaꞌ na mayo jnda̱ ya jnda̱ teindyaañe jeꞌ caxti nnda̱a̱ jeꞌ na nncjeiꞌ tsꞌaⁿnaꞌ jeꞌ nnda̱a̱ jeꞌ na nleilꞌue jeꞌ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿnaꞌ quilalꞌuenaꞌ jeꞌ ñequio na nlcwaꞌ tsꞌaⁿnaꞌ ñequio ñequio tyooꞌseiꞌ tyooꞌseiꞌ canchiiꞌ tyooꞌseiꞌ tsqueeⁿ quio joꞌ laꞌtiꞌ na quilalꞌue caxtimꞌaaⁿñe.